أعتقد ممكن تاكل خضراوات كتير <hesitation> وممكن كمان تشرب عسل أعتقد ان هما دايما بيقولوا عليه انه صحي جدا وتاكل بقي بروتينات وكربوهيدرات على اد ما تقدر يعني كل الحاجات اللي الجسم بيحتاجها بدون ما تزود بقى ماتاكلش دهون خالص وخلي الأكل ميبقاش مطهي زيادة عن اللزم بعتقد إن الأكل لما ميبقاش مطهي زيادة بيبقى تمام.